عشان نسوي طبج سلطة فواكه بسيطة، أول شي نجطع الفواكه اللي نحبها مثل التفاح، الموز، البرتجال، بعدين نخلطهم في وعاء كبير، نضيف شوية عصير ليمون عشان يعطي نكهة، ويمنع الفواكه من السواد، وإذا نحب كمان ممكن إنه نضيف عسل، أو زبادي كطبجة علوية وبس، تكون جاهزة لنستمتع بسلطة فواكه لذيذة ومنعشة.